Eyawtu ubo nu idiom idiom eva kpein, uyaw inum nu ifun, abilala nu kuru inum nu ibin iyaw yon urov nu isisen nu awiye yor dor oho nu mugena oyor yor, orubo odiere so oho mu mene, mene okunu, inum nu wor mu mene kreni kpain mane okunu, ovu mo da mene oyor okunu ahrar kpenya ijan, oho mu kpenya mu sikese ahrar yor inuni ifun yor, muvon inum me ifun muva kpenya, inu ibinyor muvon inunu ibin muva kpenya, ikikiri baw ekurenyor miyi fua, iyor ahrar nu a boke akunu mu kpenya, oho nu mu kpenyo ahrar goge, wor mu kpenya, so wor nu uyin omini owey, uyin onu usokun nu mu guno okonu owor mu kpenyi inum dor kpenyi inum uboyor okunu nu wane ku wor odianke, ekpenyi tu inum nu iwane kuo odianke, oyan ubo nu uva kpenyi ahrar dor ukiminen mu vuose mugunu okunu mu son iyor nu ibinyor mu sise mu iyor nu ifunyo, ma dor mu kpenya dor ikrikre baw iwane kpene mu inwin ovu, oyor ubo nu onu- urokun okpen okunu mova kpenyi ahrar nu kunu mi, mi kum duko mu esina mam oho nu uyan ahrar mu kpenya dor von ubo yor va kpenyi ahrar ma dor uyan ufuam mu inwin ahrar nu ukpenyor uviri vi.